﻿To dimnan bumuna cin ghi khin yani bu ghi ndaka kilthau <noise> ni wuti muna cin <noise> ghi nshyi gulkübughum ya thadaiu to ghi ya Ithadau mum gwan sai ghi diya <noise> bugara tada khinan <noise> mun gwan ghi ndaka u'ma cin abiti a khinayan ghi a khinayan ghi khiya ghi hali ghi tsigchayi Vanna a cayan ghi baya ghitighizi shinka pai to tadi dinnan te'e ghi buriya gma ghinshin cayan ai t'aya <noise> buhuni sam buhuni wufi be`e to wuna Ithadi tan ti vinahyi be wi wi wi ghi gwan duri u' makai gma p'i bunu ma din di wulthing <noise> sai ya da na na tanani pu tabu u'ma buhuni'i gha zagyi, sai ya ku <hesitation> din ghi wurajan sai ya da tanani tabu u'ma buhuni ni shinkapayi. Dinnan ghi t'aya dinnan bu ghi ndaka ga taya ko saniyi raa ma ko khaji mun u`ma to ghai to ghi ma cighawi maba khin wasinkina <noise> to sai hi fakhi he cinimun Gihi hi cinimun mun ndakau ghi pi ti di wasiwinn gma zhuwan a khiyimun di ngarani gma ghi taka dai buja kam kamu gma ghinshin dai lawargan ghi sina ko hi dangya wini tazherona gma bayan mayan har hunuwana to ghi falltha cito gma ghi kiltha <noise> <hesitation> dinnan bu muna cin khin yani bu ghi ma fakhi hi diya hi diya hi fakhi u'mi <hesitation> wa'azin wi pastong a fakhi a u`mimu khin ta lounsiya mu C.R.K. ma fi wilthing be`e wusu wusurzg ajin wuti, <noise> sai a dakhi a bujima a diya wa rawa be tun dinnan fakas hi sai dininan fakhi ba wa daga rawas, to ghi feiltha cii gma ghi ghu khaya, es walayi'c ghi zhi di layani ghi bee khi- khiys rawau, ghi khi- khiya rawau to har ghinshin ga zhi din yan ndaka rawau sai mun khanys dinnana <noise> mun inja, ya vinahan mumiya rawau. to ta dinnan gha falchi kwan sai mun naha Ghinshin umgu to wuna ghi kuza muna cin ghi <noise> kilthe ci gma khín muna cin akwal dimnanbuma bima ghi cana kuwayo ghi ma bimu ghi cani kuwayo. To ma bima va mabarbu sıka rijiyai <noise> wi baya, tsuwaara <noise> to khin irin <noise> bokika ni mirani i buya u' ma durasi tuma ca- ta- khin kailpun wa sirnai to ghi p'uci khiman we`e ta bokitine hi kamyi tuma yastrin di-Badan badan dahyi a fakhia didi ta didinti kuwt jani şai pupayan kuwini rag, to ghi p'up'ū kwiwini rag dimnan te ghi sina ghi muna digy to tunda <noise> ghi kumiyakhi wi hi kumiyimu khin Thuna wu ca di gjin wutili pastoni aliye mandya rawau ghi bayan sai bayan ghi ti vinskiy, khin rawakal muna rawa bu ghi saya usai dai yuuwi in bu ghi sayans wi yuurung ghi tharyan <noise> ghi nahyi ta kuwini a huti gma bawi quranan gwanga bu ghi- kawai tighi gma ta dinnan bu ghi khi-khiya kuza tą nzayuni sai babu, <noise> sai kawaikhiyg tiguighi nahyi kuwi a thayi dididing to ghi kuza piyati ghingin khin mung in ba din ghi kilthi ci wali ghi kuzi kumiyakhi we'e.